مادتي المفظله كانت اللغه العربيه البعض إستغرب إنو اللغه العربيه صعبه كيف تكون مادتك المفظله يمكن لإني أحب الشعر و القصص كان فيها إبداع و حريه في التعبير الصراحه و دايما أحببت أكتب أشارك أفكاري الأچواء مع المعلمه كانت تشچع على النقاش و تبادل الآراء و هاذا خلاني استمتع بالماده أكثر.